Iran icostumbre jaeko jaereta opaete mbae guinoiva jaeko poesia arte jarevi hospitalidad jare jaereta oyapovi año nuevo jae jokua supeguara reta ipöra oyapo kua reta iarano jae jokua jaereta jeko